Ina mvu nashalange nangakusonanga shawishi nana tayari akili yanzania wikolo nichangamoto za maisha zampitila kufiti kuli bwananana kounonga nsahwishi kusii ah ah, chime chipangu mpaka tenapendwa nanasasimiana binadamu wonsii ayanafe awa nikazili kuomba.